أول وظيفة لي كانت لما كنت أسوي ذيكورات بسيطة حج المناسبات العائلية كانت تجربة حلوة وايد، خصوصًا لما أشوف الناس ينبسطون بالشغل اللي سويته.